<hesitation> me, I take to speak all ley language in the world because I na think any animal seh can talk to me when I talk to them so I will like to learn all ley language that when I go out the tomorrow me and my friend human being can talk la ley language ley speak so long I know it two wor us he can be able to help me easily myself I can help him easy.